ס'איז דא אסאך חיות וואס ס'קענען צוריקוואקסען - זאכן פון זייער קערפער וואס ס'איז געווארן פארלוירן אזוי ווי א סאלאמאנדיר קען איב <hesitation> צוריקוואקסען זיינע הענט און זיינע פיס אפילו זיינע הארץ און אביס <hesitation> אפאהר <hesitation> אביסל פון זייער מוח, <hesitation> סטארפיש קען צוריקוואקסען זייער גאנצע הענט און אסאך <hesitation> אזוי ווי ליזערדס, אסאך אזוי ווי שלענג קענען צוריקוואקסען זייער וויידל ווען זיי פארלירן עס, <hesitation> זיי קענען עס טוהן וועגן זיי וווערן אויפגעגעסן אדער וואטעוועט זיי קענען עס צוריק וואקסען.